जसा की अपन देख सका की एक टाइम पर जागे जाग़ सुरक्षित स्थिति बनेगी। पहले का टाइम पर ऐसा न्यू होचा की की कहां जरिया कहानी जरिया केनी देश मेंकियो रियो कहीं नहीं हो रियो। <noise> जब बहुत ही ज्यादा जरूरी होगी क्योंकि अपन निगरानी नि रखना तो हो सके की सामने हालों कई कर रियो कई नि कर रियो ये चीजा बहुत ही ज्यादा काम आवे। इन समय अपन देख सका कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चाल रियो तो आपस में वह निगरानी कर रिया तो आसा ये चीजा उन देश काने फायदे मंद हो सके। इन वजह से निगरानी रखा भो बहुत ज्यादा जरूरी हो जा। यो राष्ट्रीय विषय भी है और इप चिंता कर बो भी जरूरी हे।